يعني والله في البيت عندي حوالي سبع نوافذ يعني سبعة ايه شوي في الغرفة وشوي في الصالة بس أنا أحب هذي النوافذ الكبيرة يعني عشان الشمس تدخل البيت وأحبها تكون بالغرفة كمان لأنه يعني أحس أنه تعطي للغرفة شوية راحة تجدد النشاط يعني بتحس أنه الشمس لما تدخل فيها البركة